Sé ámi nƙekúd ki-idẽm ñwán ámi nté nké dọ ánye aƙedé ntõom. Ámi mmã kũd nñik-ùkõd ãmọ anye bõrõ, nkũd isõ ámọ emye jáya anyie inínge. Ñung ntọnọ ntãk ite ñƙud elũo-ùñwem ám̃ọ ñnuñgo ñtõño nták de ñam ñdũñgo ñniki guọ ilũng ámm̃omó éwó ké ánye àtó ùfọk èlíoñgoké. Áwásí, kũ-ùtó ntãk adi ámm̃o ntoom na nkédọ ánye. Èdé ne èká émáeñyim̃e, etti ñe èká èlíenýimekekédé émãénũng ìdũñgo ñyìen eche mme nsútọ agwo kéámì ndé mm̃e ámì ndi ágwo Áwasi. Amm̃o elíedũñgo ñyien ewo ké ami ndè ag̱wo áƙwọ ìkwọ, ánséké ñsúk ñkwọ-ƙwọ ìkwọ nigũọ ìdéhá mi. Kú-utọ nták adé nwan ám̃i aliƙud nýien ányim̃e. Átiƙud ndé ñyien ámí ìnýim̃e ni-itọngo mkpọ ìsũkó ìtóñgo mi, ìtõngo ke etok-étók o iƙa ooo’ anye àlikã ùfọknwẽd, àlikã ùfọknwed ntá-ifiók adé añye aliguọ njen mɓem̃iso